دير الـ <hesitation> المنظّف لي لي المكشّط لي يقلع ليدام. نديره على لبلايص وين كاينين ليدام. نحك مليح مليح و مبعد نشلّل بالما. إلا لقيت بلي قعد الضباب و ما قعدتش <hesitation> لونها مليح، نجيب هاذاك كـ كاين تاني منظف نتاع الـ <hesitation> خاص بالكوشة. نزيد تاني نعاود نديره مليح، نغسل بالصابون، و نشلّلها و نّشّف.